Samangekuman wirumamakang kapakuman aki bale tantu pa <hesitation> paling kindeta paling <hesitation> mbeelek uduh tatu tinakaan lakoilalel makanan tiin adeh somo kumaneku moreneku kumalakonitu tampa duamo kaapa <hesitation> apa adih odoh <hesitation> tembedu amotere mindeelakos yi lalati timbekelako ti makanan apalagi sebobot sasiur mai bobot apalagi ca bobot koki na lengkali madepat damung kasapasio mo bobot elekenage pudimokallaku mo tainera taine bobot a apalagi bobot <hesitation> bobot tii simuwdumo a pudiungan nanu koki bobot-bobot koki wuduh mateh lebe soe- mo soe melekenceera beindemo tamba dua mo meelek sebobot sera apalagi <hesitation> kuareanomun napadentu sekecoanakai jera lei seserama leka lekek kecuati sekelek sera Sekelek tiizaz nama sendow-sendow guenamo ruu sakoteka langkoe kelekek tiin na a tanda-tanda ko ai ketudu sampoin tuati tanda-tanda apah klekek satu moka lako nda tanda-tanda <hesitation> sklekek tiin <hesitation> jajaz klekek tanyapalagi satu sesoso ti'lei adoh mate sesosole kesina tiin dua no kan sakowmopeu peen <hesitation> gou maso tukan sera mosesoso komope mosesoso kwanenotua taakanmatelo-telo speugonaai zepugonaai donokasesoso wukamakansesoso jaditu <hesitation> kebencianne tuadulu mengele-ngele apalagi sesokotor-kotor maleti wutu tenanpa'neno bobot apalagi sakuma kumpul-kumpul marangsak-rangsak u gekanen lewomo bu'do rangsaken ditumo tumpangen ne-nelalo a kebencimo kesinane tungele-ngele apalagi <hesitation> kita juga mendemo campur A itu nitu bakanunetuan nitu jadi serta mobersih-bersih tantu e sapa bobot sapa kelekek ai capa lalok